Candu 'ollu fai una trutixedda semplici cun ingredientis cun cosa chi tengiu in domu <hesitation> fatzu una trutixedda cun fecola, farra tzuccuru ous limoni tratau, pagu pagu sali e <hesitation> e lievitu, imui teneus cussu lievitu prontus, sinnuncas gei fait a ponni pagu pagu da <hesitation> bicarbonatu, cremor tartato, basti chi siat. Sbattu is ous cun su tzuccuru, sempri morighendi morighendi, aciungiu sa farra, sa fecola, su croxu 'e limoni e poi <hesitation> fatzu a fiocca su biancu 'e s'ou, dd'aciungiu pagu pagu sali aici acoita de prus e po urtimu ddi 'ettu su lievitu, ddu pongiu in d'una teglia e nci ddu inforru. <hesitation> cincuanta minutus, dipendit de su manniori de sa truta, sa truta si narat torta Margherita, poi sia margherita sia gravellu non ddu sciu, comunque mama cussa fadiat e cussa fatzu deu puru po acoitai <hesitation> poi u' atera trutixedda chi fatzu candu tengiu genti po fai bella figura, insaras fatzu una trutixedda 'e mendula, <hesitation> ddi 'pongiu ous, <hesitation> mendula, tzuccuru pagu pagu fecola, limoni arangiu, u' tzichededd'e licuori aici ponit sabori bellu, e nudda, segu is ous, ghetu cun su tzuccuru, ddu sbattu beni beni, poi fatzu i' biancus a fiocca <hesitation> amesturu sa mendula cu pagu pagu fecola, asumancus ddas fait lievitai pagu pagu de prus, limoni arangiu tratau, pagu pagu licuori aici ddi ponni sabori bellu <hesitation> centusessant gradus, cincuanta sessanta minutus e bell'e che fata sa truta de mendula e poi dda incapaus a s'antiga e si dda papaus totus impari cun prexeri